<noise> Banbancin mage da hansi. saba Yaŋ si i game, zama day mage si dii hansi ki moodan a se, don sabili sabayaŋ si i game. Day ifo Kaci saba yaŋ si i game, mage si di hansi ki Kay a se, zama sabili da yadi no irikoy ni te sabayaŋ si no i game. Ŋga ka ci iga huumburu kyare, zama mage si di hansi go ga ka day ama kay. Amma hanso si zuru mage se kal day maga ma zuru hanso se, don sabili day a ga huumbura, a sa no baani. Maga no ga zuru ase, ni dii mo sabayan si i game, ŋga ka ci mage nakan adii hansi kul asi kay kal day ama zuru ase. To ŋga ka ti i harka go yadin sabayan si i game don sabili da isinda sabayan se no harka go ise yadin. Mage si di hansi ki kay a se don sabili sabayan si i game ŋga ka ci lallaymo da kay ase a sima hanso kaani. To ŋga ka ci mage si dii hansi ka Kay a se, ŋga ka ci igo keri se ya din i bafuney ra. To nidimo asi du ki te ima ne mage mi dii hansi ki kay a se don sabili day a sa no a gaahamo baano.